A tuca büteie a möi la sera prima, lasé ch'a möisu ën poch magari tüta la nöit, pöi magara la matin t'ie gave via, t'ie scule <hesitation> pöi t'ie büte t'ie büte da 'na part ën po a sculé da l'acua e da l'auta part cun 'na peila, ën po d'öli e ën po magari ën po dë soffritto, t'ie campe ëndrinta e t'ie faze faze ruzulé ch'a scauda e ch'a pìu ën po dë güst